Do të më pëlqente të mësoja si të zienj sushi. Edhe pse është një pjatë që më pëlqen shumë ta ha, nuk kam provuar kurrë ta përgatis në shtëpi, dhe mendoj se teknika kërkon shumë praktikë dhe precisione.